نحب نزور المتاحف البحرية يعني أي متحف فيه عالم البحار باهي برشا ، متحف صلامبو مثلا في تونس فيه برشا حاجات تكتشف برشا حاجات ترى برشا طيور ، برشا حيوانات بحرية تتعرف عليهم الكل على تاريخهم نوع الأكل نتاعهم ، التعايش نتاعهم سبحان الله ، يعني المتاحف البحرية